د مغزبابو يعنې مغذي توکو ډولونه: بادام چهارمغز پستې کاجو جلغوزه فندق د لمر ګل تخم کدو تخم چیرته کاریږي؟ حلوا، کلچه، کیک، او شیرینیو کې پلو او کباب کې خام یا وچه خوړلو لپاره، د ماښام یا چای سره.